برايي <hesitation> هو اصلا الحيوانات غاح تموت وغاح يظل الفرو مالتا الشغلاي انو الويحد لازم يكون ما يسرف موضوع يعني ما يكون عندو اسراف يكون ملتزم <hesitation> يحافظ عالشي <hesitation> ما يستهلكو بكثرة <hesitation> حتى يكون عدنا توازن بيئي يعني <hesitation> فانا ما عندي مشكلة بس بتوازن يعني